Tuud ma joht ei tiiäq, kuismuudu nuuq koolibriq tuu kipõ lindamisõgaq energiät kokko hoitvaq. Maq ei olõq tuust midägi kuuldnuq.